اذا كنت مضطرة اني ازرع الطعام اللي قاعدة اكله <hesitation> ما اظن اني مرة اقدر اسوي زي كذا، بس احس انه ممكن اجرب مثلا اني بداية ازرع <hesitation> الخضروات، الفواكه، الاشياء البسيطة، <hesitation> ما اعرف كيف ممكن ازرعها بس اكيد اشوف على الانترنت يعني اكيد في طرق مبسطة اني ازرع، او كمان اذا في دورات تدريبية للزراعة او انشطة، <hesitation> تشجع على ذا حنضم ليها يعني.